Ham gara hara gene, onɔmo̰ afa ʈʃen tuŋga ra raget. Lazim ay ke tahaba kedi yu keji has. Way ke taaba̰ ko marbud, rabat keɲ tedi. Uku tʃendi inte na bene, ketaban fik, kenek baru, aʃan di aro no tenen. Okəd mamar jaman tinen. Sala sal baru ne tawali ke mbada ke taaban. Fek aʃan njama teli ti o jaman zaata jo an jaman zaata saad kem. Kemaj gem gara fek, a bɔr ɓe neʃe. Jo a ɓenen rɔy ki tab, walaw ka̰ kitaban, fal safa filosofi awke ta bana taf kir ahame. Taf kir fuba fa har ŋgeŋgal fa har ken, <hesitation> In ʃala histoir aw ayidi. Kem gəra haɲ u kut al man motode, oso ri fu a rɔy te tam. Taban log al laŋ an kor nen ko ko awket ayin has. Ayi ma ke taba rɔɲ o kitʃir has, orɔɲ ŋgu tʃene yane ugu tʃine, u maane ugu dete mbada an. Go tʃene go de te sahatəm tə mɔrɔne. Marwaɲ ke mɔr franse, Ge mam tawali it ja aw kem alam ke ketabanen. Dan dege ge ŋgera franse aʃan te taban am; badem me hatame mam mɔr hatako hey fulan kati ti nen binid lazim el yelbɛ. Fra nelbə la la rɔgim alam ne ko ketab an falsafa. Folosofi ko rɔ ŋenen oko tʃide ɲiŋ de ri tʃan en ti me may degege, de ŋgereŋ to te ɔrɔnta far sebe dana ri tere re ye korom te te hɔr. Te tar fra ze sukar chimique, yane sukuren mo kaw ye na ɗa yenen. Kim yayi, darar ɲin ziada min sukuran ala nde o reɲ diŋgal. Kosen nde sukar tabiye yen in suk, sukar ana sukar an, an an anre anka hane. Wal sukar al rɛkɛnɛnen, sukar aɲe ne sukar ala ɓot, ɔliŋ ŋgal. O, ɔ te bini bini get awsiŋ kulu odi ko ŋgomi tɔŋ ɔje. Lakin sukur de te ɔrə, sana hariŋ kam sana ha̰ nde. Ŋgal ge zazaa aŋ, serɔ ndit a yine gezaz ko kaane. Sukurdi te ɔr yiŋgal, ŋgal ŋgal naŋ. Kol haŋ de te aye yene me ta gen, ɔ sukur pasid, ŋgasirɔ tenen. Maʃa kil yḛ kol, in ninde kay bo de oo ay. Sukur an an an an an nasa, taraŋ de te mba deriŋ kem mba de ale tar yeŋ ednen. Mun naf maʃ ɓa, daymam mba ayi roba, gezas ko konde wari ndi kam. Kam si mu yine mba ayi rofel, fene fene fene, kadar nap moto so. Moy maʃanen tawali tɔr liba, mala lane sukur yinen ziad, sukur ɲi ziada wa. Kibde na hi ndi kil, kil ya o kibde ŋgal, ŋgal yet. Kibde yinde ŋgale yinen kibde ŋgalenen, yaba dabas ke sukur. Izakan sokot fu sal ɗe al lɔriŋ ndee, nde an ala bo jeni ŋgal gal, ŋgal kahanti. Wal ŋgal, ŋgal. Rɛkɛnti wal ŋgal, ŋgal kɔsɔn nde naŋ mɔgɔge nen ɔ garid lakin sukur. Kuruyuto ayi de el, sukuran naŋ sirɔ naŋ ko kanen. To ɔr mo̰ ʃakel tɔr mara dirin, mara de sukarin ya marat pasi ta aza hi marwayd tande kil kɔsɔ ɔn. Lazim wazan ke sukurin, wal nago taring ŋgar ndam mbo, ma kemaɲ sukur kolo wali sasisko. Kura zandi tri zeyi a̰ ʃahe namba ʃahe ndeti zehi neko sukurinko, kul nam ila le jire. Lakin ndi de te nap, di de te nap kod ndɔr ferid, in ay ʃaho rid. Dabi tenan bahan, tawali ʃahin ke sukurinko kol nam ila laa, ko ne nde sukur an ala wala sul baŋ ne hawo meʃ kere de. Sukur fende, sukur sena e ndine ten, una ge moto tur, mɔtɔ sɔ hine ba kɔr liba. Asnaŋ zegnen sahemten, te za barine, barine te tariŋ te sukur sirɔ ne zaata pasit. Pasi da yuhanen a sebi kayid ɔzeg mun ɓara bara yo ɓangeten, kadar ɓar si ɗanen. Ile mataha hag falan aw sukuri, falan aw sukuri kan ankekaw. Dinka kiŋka sukuru ne ay sukuru nen, sukuru an de dan tag, ase kayke sukur gaze sukur de sukur. Kuuro nde zaman namba, dedeg aŋe ʃaŋe sukur ron. Rod ay ɔr, ɔr ay suku, kuru zenene te tawali tar ŋere kuz ge ze. E tar ɲe ere er kus, mala la ane sukur ɗin safi fi sukur ne nde safi get. Ne sukur a zende rafene ko safige, ɗeg ma balag sukur de. Tarɲi sena hiyen, er yenin ziada teri er kusu. Terii suk kari, o amrad kalenen aded ko ŋgar id. Tan indaw de ka eyen, in ye aw so sukur ɓɔ se sukur tabii. Aw ma ʃakil yet sukur de, ala wara sul de raf fu sale nenen. Laala kal koso, gəra e kee koso ɗi ku, wal ka ha kone sukur tabii. Laki sukura sirɔnen, aw sukuraŋ ko kanenen. Nag deg niʃtag taŋ kol gote, aʃtan te dara se aŋe ye yewa.